La tortilla de patatas, l'arrós con patatas i bacalau o la caldereta. Tous tres son pratus dela Estremaúra i son pratus que siempri assientan bien. Sedrá porque sonin cosas de paquí i porque no son cosas breás ni processás. La mi agüela hazía l'arrós estupendamenti i lo mesmu'l mi agüelu conas migas, que paquí los ombris tamién s'avían mu bien preparandu la manduca.